حضرتك العربية دى من احسن العربيات -بيع السنة دى موديلات الفين اربعة وعشرين بال-لنسبة لسعرها مقارنة بالعربيات التانية, بالنسبة للاوبشنز اللى فيها ,فيها فول اوبشنز ,saftyجامد اه- جى بى اس stability عالية جدا